Mi wawan mi yaha mayo be ngalum ko sange je nangugo liddi, mi wata ngalum mai ha nder mayo mai be njanjina ha bandu mai ngam dasa hakkilo liddi mai, wakkati liddi mai wari nangi ngalum do, ngalum mai jogan hunduko liddi mai, sai mi fooda mi vurtina mi wata ha tasow. daga totton mi dilla be mai sare mi yaha mi hirsa mi voitina liddi mai voda, mi wata ha nder fewnatendu, mi hubba fewnatendu mai to don hite jodan lebbi didi liddi mai vonnai.